माप घेतून आमका जाई थाय कशे वैता तेह कायत। पहिली मपिर आमका सोडपक जाई कि आमी खाय आसा। मगिर खाय वैता तेजो राउत पोवचे पडता।